Sj mowc nyjnko bi na sj onntum nnsojr ntsjm a, mobcsusu ama no dj cbctwe no ho efi tjljbihyjn hwj anaa "phone" do hwj ber a crekjda cbctwe no ho efi ho. Ma ctc do ebien no mebjma ma cahwehwj biribi a cbjkyerj no mber ama ansaana crobckc beebiara no, djm adze no abc ayj dede ama oeetum asojr. Cno ekyir no, mebjkyerj no dj otwar dj cda ntsjm, cno bc boa ma oeetum asojr ntsjm.